بفضل <hesitation> الالة الموسيقيه، لانو الغنى ساهل، <hesitation> العزف ده بعلمني زول و <hesitation> حيكون <hesitation> يعني <hesitation> بتفرغ لي اليوم كلو بكون سمح يعني، ما ما زي الغنى، الصوت لو سمح انتي ممكن تغني براكي، لكن الالة بتوريك <hesitation> عزف بتوريك <hesitation> هناي كيف، بتوريك طريقة انك تعزف كيف.